Tétäguasu Polonia oyeapoko como Estado <noise> chaupopa <noise> ovapa ova arasa ndie <noise> guinoi prehistoria <noise> jare po¿rotohistoria <noise> kua oñemoa oa yave mbia reta kua ivipe siglo diezpe <noise> Polonia <hesitation> oyeapo Naciónra, kua omboriko líderereta oyapovaera polacos reta anticritianismo oñemoformaliza confederación polaco lituana <noise> jaeko mopeti eta pandepopopa <noise> ovapa sau arasape